Maro moa ny fomba amampanaon'ny olo a Bangaldesh agny fa ny tena fomba amampanao tsy foindreo da io fivavaha io <noise> Misy amindreo agny mivavaky amin'ny Boudiste. Misy avao koa ny agny indou la ao avao koa ny Musulman.